Huɗagɨnə hɨmna dzɨkani murore puɗən hio mbodzə puɗə nda hɨgə ngən <hesitation> gam hɨchi pɨtin dɨ huɗə ana dzɨkə hio mbodzənyi ana kɨbwadɨ hio mbodzə ngga hɨna ana ana hɨna ɗɨwon hɨna kɨbwa dɨ hio mbodzən ngga lana ɗɨkə'ə a dɨwo ahinɨm dɨkə'ə a ɗɨwo hɨnim hɨbyadɨn hɨn nggɨryadɨ a di mbi'i hɨna hɨjadɨ mbi'iye hɨbya dɨn nə hɨna kɨbwadɨ hina mɨna ɗɨkə'ə mbi'in hɨna gə'ə fɨtɨn nyiu achi mbiitə mɨ hɨbya hɨna mɨ na hɨje'ə tə'ə təə kɨbwadɨn a hɨnim a hɨnim hɨje'ə hɨcha dzɨkə ngga ma huɗanəbo maroren a dzɨkə ngga tɨn huɗɨ maya marore zamanuwonənə'ə dzɨkamɨn hɨcha dzɨkə ngga achɨm dzɨkə hɨna nggɨram ana nggɨranə kam achi sən kaha hɨjə'əganə sən a sɨkə nggorə a sɨkə nggorə nə'əwa tsaga ɗɨwon masə gamɨn nggɨ zamanuwone ana hɨje'ə hɨna padɨ achi achi hɨngə huɗanə tsu hɨngə sən masə gamɨn kabwa kabwa amma ma nə'ə huɗanə ja ana dzɨkə achi sən liwo hɨna ɗɨkə a ɗɨwo acha dzɨkə ngga hɨna hwanan monəmə nəkam dɨ ɗekə ganə acha dzɨkə ngga a ɗekənyi a dzɨkə ngga hwanan a hɨnmɨ təfə dekən hɨnim kɨɨsa dɨn hɨna ɗɨkə'ə a ɗiwo. Hɨna ɗɨkə'ə nda fɨtsən nda kɨbasa rən hɨna gə'ə nda sənəchi zamanuw nənə'ə gəgamɨn hɨna maggi hɨcha dzɨkə achim dzɨkə hɨna hɨna hwanedi a hɨnin hwanadɨ hɨna nggɨrya səə səə emə'nə'əa gəgəgamɨn adi hɨngə ama njanj a'wakin ahɨn mɨ njanja iwakɨn shi emiyenəə gaba daya matin hɨnkam tɨn tsama le koɗgəkɨn dɨ wura hɨna nja'wakin i tattase i tematire nda ataruk ma tɨn tsama lekoɗgəkɨn dɨ wura aki nə kam ahim ɗekə a ɗuwo hɨna nja'wan a hin mi njalwa chitau nəngən a hɨn hwa na hɨna ɗɨkə a ɗɨwo achim gbaɗa dɨ mbiin hɨna hwanan a hɨn mɨ hwanan hɨna gəgə'ə shiye gə gəganə nggɨ zamanu wonə a digən hɨna gəgətɨkin wa nyin nyil nyiu hɨna hɨna hɨjəə ɗekənyi təə hɨkina dzɨkya nyiu hɨna fɨdyad marorenyi hɨna ɗɨkə nəkam hɨna ɗarya hɨna hɨje a kɨrəgən hɨchi zɨɗiga ka moreren digba hɨn kam hio mbodzə'ə achi dzɨkaniye digba maya tə'ə pɨta zɨɗikɨn inəə gamɨn nəə dɨggba aah hɨmɨna gə nəə hɨmɨna gə nəə ndɨɗa ma tɨcha dzɨkingən ndɨɗa ma tuku ma resəngən dɨggba hɨn kam tɨcha gani amma matɨ nəəja hɨchi pita zɨɗikɨn ko dɨ ɗekə ko liwo nə'ə re dɨggba gəgɨye ko sisiki re ko maya ndɨɗa liwo nəə rewa nə'ə tsɨɓwa ɓarin hɨya gə dɨn <hesitation> maya tə'ə hɨn kam pɨtanə dɨ huɗə